Manakory ho añao nahavitako ny fisondrota tam-piasana tao? Sarotsarotsy avao loa fa niezaky nianatsy ko za nangala dipôma ambony da izay nazoako fisondrota tam piasana tao lay.